कठ्ठामे किल्ला ठोकेक तहिन ठुकिया जरुरत पर्ता । ठुकिया दुइ तिन मेरके रहतियाँ । जस्ते छोट ठुकिया या बडा मेरके ठुकिया जेहके हम्रे घन फे कहती । अस्तहिं ठुकिया चाहिं कठ्ठाक फे बनाई सक्जिता । मुल कठ्ठाक बनाइल ठुकिया उत्ता बलगर नाई रहता । ठुकियामे एक घैं गढु भाग रहता जउन ठुक्ना काम कर्ता । अइस्तहिं दोसर चाहिं एक ठो डण्डा रहता जउन ठुकियामे लगाइल रहता आउ उही पकरके हम्रे ठुक्ना काम कर्बो । तभिमारे कुइ फे समान या किल्ला होबे हम्रे कठ्ठाम ठोकेक तहिन ठुकियाके जरुरत पर्ता ।